तीन ह्या आकडयांची विंगड-विंगड संस्कृतयांनी, तसेच विशयंतलयाना आनी जीणेच्या अंगांनी जयते संबंध असता। तातुंतलो एक नामनेचो संबंध म्हाल्यारा त्रिमूर्ती वा तिगणचो समाज। किरीस्तान्वा धर्मांतलो बापूया, पूता आनी पवित्र आत्मो असया धार्मिक संदर्भांत हें पालोवणक मिलत। तेया भायर जयत्य पुराणकाण्यांनी आनी लोककाण्यांनी तिन देव, देवी वा हेरा अशो काण्यो असता। तिनांचो हो नमोनो जयत्य सैमिका घडनुकाणणया दिसून येता। जशे कि जाग्याचे तिन आयाम लांबया, रुंडया आनी खोलया। काळाचे तिन अंग भूतकाल, वर्तमान आनी फुडरा। आनी तिन मुलवे रंग जशो तांबडो, निलो आनी हलदुवे।